Baksa mal mata rok ni saak bahan rajak khe abo tei waisa bini bo no supungjagwui fai o. Amo hai mal mata rok wngkha axolot starfish salamander tei flatworm. Axolot rok ni yakung khitung bwkha tei bekereng baikhe tei waisa slamjagwui fai o. Starfish ni bo yak tei bwsakni manwui rok rajak khe tei waisa slamjagwui fawuii mano. Salamander ni yak yakung tei mokol rok rajak khe tei waisa slamjagwui fai mano. Flatworm rok ni saak no chikon chikon khe rajak khe fano tei waisa thangwui fai mano.